Tietetu, uxa ohnca lavadieru, yeh amo ohca tietetu ne agutlahcu tictehtemua pos ohnca especial ino temeh quichichiua de antes nicalaqui tic utzintli nicateca ompa <noise> niquinsiyaua notzotzomahua ompa nucana xicxacualoua, nicxacualoua pa tietetu por eso nicbica noxapoh